Izaho aloha mbola tsy manana fiara manokana. Fa na nanana fiara manokana ary aho an, raha ny lalana raha ny haratsin'ny lalana aty aminay tena aleoko mandeha fiara fitateram-bahoaka, a mety hoe rehefa fotoana fotoana manokana na hoe mandeha lanonana na hoe misy misy zavatra hovidiana tena ilaina taterina fiara izay aho vao mitondra ny ahy.